<hesitation> ingye ngobulengekania esyosente sikatsemesaya kutsi sikanawulha etseme kundi omundi munabire oyuthawithe syosente akikalha omwabulinga bulhiye. Hakabya hamabanika <hesitation> omubalha omobuthukubuno akasente kaka kawunza omubalha. Akasente munabire kutsi esyosente munabire syabiriretha etseme okwithwe abandu kundi sikawunza obulikyiyima. Wamathunga ekyitsibu thuthabuwa thuthi wamalhwalya neryo oko hosi bakindi kusaba kwekyi esikiwulha omubatsi syesyo sente. Kutsi wamakwa nenzalha obuthuku bunene sithukyirima thukalira okwiwulha lisalisa esyasente sithe komufuku siwangabana ekyerirya so esyasente sikalethera etseme obuthuku bomunabire. Ebyathwabya thukadependingaku kutsi ebyathwabya thukabyaku nakera kundi thwabya thuwithe ebindu bineho ebyanyamuhanga abirithuhererya ebyo byabiriho byabiriyenda bikatsweka. Kundi wanabya wukathimba omokyisukyi iwukasangana eyineno ngemithi eyirikwe biwuma ebyerirya Bethu munabire ebiwuma ebya wangabana omukyisukyi ebyerirya ebyabule byabirihwahu hathya wamabana omuthi owalhi kwekiwuma nakyu kyikawulibawa neryo erikyiwulhya kyitholere iwunawithe okosyofuranga kutse esyosente, neryo iwathoka eriwulhakyo iwanathunga eraha. Omuthima owerire wakathoka erigha olhuwanu, omuthima owahenirye wakathoka eribuwagha ndeke wamabirirya. Thukalya eseheno esyosente, thukalya okomani ethu ithwabiribana ekyi olhubwele. So esyosente syabirirethera etseme okobuthuku bwamunabwire. Nomundu nanganaholha neseheno wamaletha esyofuranga syahakuhi akowa amubu esyasente syamabiryasa inianginasuba amabya isyalhya thasilholako athi namasiya esyasente inakendisuba. Neryo esyasente munabirre syabiriretera eraha kutsibu. Sikawuza olhubanza olhosi olhwangabanika embere esyomundu ﻿So asente sithwangabuwa thuthi sisirilyetha etseme, syalethire etseme sikasowa esyombanza syosi esyahwa. Nabalyakuthwalha nomo court paka bakabuwa ambu wuyiwulhulire wuthuhe lhuke olhwawu obolhubanza lhwamawa kwenene wabirithuha olhuke olho olhubanza ibalhuwunza. So esente syabiretha eraha ithwikala ithunatsemire esente kundi sinakomufuku sente syabiriretha eraha sinangabuwa indi sente sisyanganiritha eraha, sente syabirithuwathika kutsibu syabya sikaghana eriwathikya kundi syabya sisiriho ihalhi ebindu ebyanyamuhanga ahangika, ngwakwanathuhangika amathutheka omwa kyithaka kyiwe thwasethulhabye bethu neryo seheno ebindu byabirihenduka ekindu saheno kyabiribya niki inilhusente. Nolhusente olhu mulwawoberya omwana wumungu yesu kuristo mubamuwoberya ahabolhubwele eriminya wuthi olhubwele lhunawithe ndundi. Olhusente lhukaletheraha so namawunziraho